रोलिंग पिन पीठाच्या पृष्ठाचेर एकसारकी दबाव घालून तेक सापाट करता। पीठाक जया तितक्या गोल करता। तसच पीठाचा एकसारक्या सापाटपण सुनिश्चित करपाक परत परत त रोलिंग पिन घुवडायता, माघर साईटिन सुं दात ब उर्ल्या जल्यार सुध्धा त तेह सर्क करता आनी शेवटाक सगळे वाटेन सर्क करता।